اذا ما جدرت تفتح هاتفك اول شي جرب تضغط على زر التشغيل مع زر الصوت لمدة عشر ثواني يمكن يتعمل اعادة تشغيل للجهاز لو ما نفع جرب توصل الهاتف بالشاحن يمكن تكون البطارية فاضية حتى اذا ما اشتغل ممكن تحتاج توديه مركز صيانة او تشوف اذا كان في طريقة لاعادة ضبط المصنع